दुनिया भर में मछलियन की कम ते कम अट्ठाईस हज़ार पाँच सौ जातियाँ पाई जाती ह। वैज्ञानिकों को अनुमान ह की दुनिया में मछल्यों की प्रजातियाँ की कुल संख्या तैंतीस हजार छह सौ ह। मछलियाँ हर साल लगभग दो सो पचास नई प्रजातियाँ खोजी जात ह। मछल्यों को अलग अलग जगह पर अलग अलग नामों ते जानो जात ह। मछलियाँ पाँच सो मिलियन से ज्यादा सालों ते ज्यादा से धरती पर रेंग रही ह। जीवित मछलियाँ प्रजातियों की कुल संख्या से बहुत ज्यादा ह। समुद्र में मछलियन की संख्या कम से कम वहा बहुत ज्यादा केकड़े जेहंगीर और सिराम की प्रजातियाँ भी पाई जात ह।